आप अगर के कंपनी मां साक्षात्कार द्योंण छिन जाणा, इंटरव्यू द्योंण छिन जाणा त आपते सबसे पलि तीं कंपन्या बारा मां जाण ल्यौंण चेंद। अर अपरि नौकर्या बारा मां जाण ल्यौंण चेंद। तेका बाद आपते सवालों कि तैयार कर द्यौंण चेंद, ज्वो भी आपते साक्षात्कार मां पूछ्ये जाला, ज्वो भी सवाल। येका अलावा आपते अपणि पोशाक, ज्वो भी कपड़ा पेन्ना छिन। तेकु बहुत अच्छा से कपड़ा पेरि ते जावा, तेसे क्या व्हंद आपो विश्वास झलकद, तूं कपड़ों पर बे। अर ज्वो भी आप सवालों कु जवाब छिन द्योंणा, पूरा विश्वास से द्यावा। सामणि वला ते अच्छा तरिका से सुण्णं चेंद। तेका बाद आप एक इंटरव्यू ते अच्छा से दी सकला।